أكيد كيف أحظر القهوة، أول شي تحتاجين مكوناتها قهوة مطحونة ، وماء ،وسكر ،وحليب إختياري ، أول شي نغلي الموية اذا انغلت الموية نظيف لها ملعقة من القهوة ،بعدين نحط لها سكر ،وحليب إختيارى، وبكذا تحصلين على أحلى كوب قهوة.